எண் என்பது எனக்கு மிக முக்கியமான எண்ணாக. தோன்றுகிறது ஏனெனில் இது அசைவ உணவுகளிலிருந்தும். மாதங்களிலிருந்து அல்லது நேர்காணல்களிலிருந்து. அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது எண் என்பது உணர்ச்சியையும். வரம்பு இல்லாத நிலைகளையும் குறிக்கின்றது. மாதங்கள் அல்லது நாட்கள் என்பது நம்முடைய நாட்களின். ஆர்வத்தை மற்றும் சாதனைகளை தீர்மானிக்கும் காலப்பகுதிகளை. குறிக்கின்றது எண் என பார்க்கும்போது. பிப்ரவரி அல்லது வது வருடம் எனக்கு நினைவில். வந்துகொள்கின்றது அதனால் என்பது பலவிதமான. முன்னேற்றங்களுக்கான தருணங்களை குறிக்கின்றது. என்பது வாழ்வின் ஒரு மூலக் கோணத்தை அல்லது ஒரு. பார்வையையும் குறிக்கின்றது என்பது திடமான மற்றும். உறுதியான தளம் கொடுக்கின்ற ஒரு நேர்த்தியான. எண்ணாக தோன்றுகிறது.